شوف كاين واحد الشجرة تحكي مع الناس الي كونو قراب ليها كانو كامل الناس دايرينها بسيكولوك هدية في واحد الزمان كي صابوها داروها يعني بسيكولوك يروحو يشكولها ودايمن عندها كل الحلول هدي الشجرة هي هي يعن حتى سميت بالشجرة العجيبة الغريبة كل الناس حتى خطرة واحد راح ليها وعطاها المشكل تاعو وماصابتش الحل كي ماصابتش الحل هداك ال ال- الغبي ال- الي راح ليها حتى قطعها وعندما قطعها كل هاديك الحلول الي اعطاتها للناس لخرى اصبحت مشاكل يعني اصبحت- اصبحت الشيء الدي كان جميلا اصبح غير جميل